komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar ég heiti Sævar og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst lauk í gær og mjög margir og fjölbreyttir viðburðir eru að baki ungir fréttamenn kynntu sér margt af því sem var í boði og við skulum skipta yfir í Borgarbókasafnið í Spönginni þar sem opnuð var þetta eru nemendur í Brúarskóla sem eru frá fyrsta bekk upp í tíunda að ég held reyndar erum við á bókasafninu meira svona

sýningin heitir þau vilja lifa þau hafa verið svona að kynna sér dýr í útrýmingarhættu sem eru bara ansi mörg sko ef maður skoðar sýninguna

þetta eru fuglar og birnir og skjaldbökur og allt mögulegt er

þessi sýning fer eitthvert annað

verður hér til tuttugustu og þriðja apríl þannig það er alveg góður tími til að koma að skoða hana upptakturinn tvö þúsund og nítján fór fram á opnunardegi

í síðustu viku þar sem ung tónskáld fengu að láta ljós sitt skína með eigin tónsmíðum upptakturinn er samstarfsverkefni Hörpu Listaháskóla Íslands

fimmtíu og fjórar hugmyndir að tónverkum bárust í ár og tónlistin var mjög fjölbreytt þrettán verk voru valin og þau voru fullkláruð og æfð í smiðjum með faglærðu tónlistarfólki sem flutti þau svo á tónleikum í Silfurbergi í Hörpu

er hægt að horfa á viðtöl við tónskáldin og tónleikana í heild inni stofnandi Wikileaks var handtekinn í Lundúnum í síðustu viku en hann hefur búið í sendiráði Ekvadors í næstum sjö ár við ætlum að kynna okkur málið aðeins nánar samtökin Wikileaks voru stofnuð árið tvö þúsund og sex af gögnin voru um alls konar mál en aðallega tengd stríði og hernaði með því að birta sum gögnin var ljóstrað upp um mögulega stríðsglæpi Bandaríkjahers stjórnvöld víða um heim vildu láta loka Wikileaks og koma í veg fyrir að svona gögn væru á netinu og allir gætu séð þau eru ekki allir sammála hvort birting gagnanna

hafi verið glæpur eða fréttamennska sótti um hæli í Ekvador fyrir sjö árum vegna þess að sænsk stjórnvöld voru að rannsaka mál tengt honum að fá hæli er þegar þú ert ekki öruggur í þínu landi og þarft að flýja það og færð að vera í öðru landi

var sakaður um að hafa beitt konur ofbeldi og það átti að framselja hann til Svíþjóðar að framselja þýðir að ef einhver fremur glæp í landi a en er staddur í landi b geta stjórnvöld í landi a krafist þess að fá þann sem er sakaður um glæpinn aftur til lands a svo hægt sé að dæma í málinu assange sótti um hæli í sendiráði

í Lundúnum til þess að komast hjá því að vera framseldur það var mögulega brot á reglum því að með því að gera það sveikst hann undan því að fara fyrir

dómara út af málinu í Svíþjóð þess vegna var hann á endanum handtekinn í sendiráðinu og er nú í fangelsi í Bretlandi bandarísk stjórnvöld vilja líka fá Assange framseldan til sín fyrir

árið tvö þúsund og tíu og að leka leynilegum upplýsingum á netið það er samt ekki ljóst hvort eða hvert

draumar geta ræst eftir Jón Jónsson var lag

Reykjavíkur í ár Þórður Brynjar Logi og Erna Björg hittu Jón á hátíðinni og spjölluðu við hann ég hef ekki spilað á

áður þetta er í fyrsta skipti sem ég var að spila á

mikið mig langar samt ekki að segja nei af því að maður þarf alltaf að vera smá þannig að maður vandi sig mikið þannig að ég var

fiðring og sönglaði lagið nokkrum sinnum í kollinum áður en ég fór á svið hvað er það skemmtilegasta við Barnamenningarhátíð það er að sameina krafta allra hvað fannst ykkur skemmtilegasta atriðið örugglega þegar Friðrik

þar bauð hann krökkum að koma og sauma út listaverk

miklu betur en ég þorði að vona sko ég gera eitthvað alveg geggjað ég vissi það reyndar en ég vissi ekki að

mér fannst svo gaman að sjá

að gera og svo finnst mér ég læra svo mikið af þeim þau eru svo

Breiðholti var sýningin Birkir sett upp af nemendum í fjórða bekk Erna Björg og Hekla fóru og kynntu sér málið hvað fannst ykkur skemmtilegast við leiksýninguna eiginlega bara

að æfa þetta lengi það er komið að krakka þar sem við ætlum að kynna okkur

geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum hvað er það besta við söguna það skemmtilegasta

er bara hvaða lærdóm má draga af ekki að trúa öllu sem sem maður sér fyrir hvern er sagan að þínu mati sex og upp í allan aldur bara og

í ljósum logum klukkutímum saman hæsti turn kirkjunnar hrundi þakið mikill reykur stóð upp úr kirkjunni og fólk óttaðist að hún myndi öll brenna

að bjarga sem flestum verðmætum úr byggingunni

voru eins og margt fólk víða um heim mjög sorgmæddir yfir brunanum er ein stærsta og frægasta kirkja heims og á hverju ári fara milljónir manna og skoða hana hún eitt af kennileitum

Parísarborgar ásamt

turninum og öðrum byggingum hún er líka eldgömul byrjað var að byggja hana um ellefu hundruð sextíu og þrjú og það tók næstum tvö hundruð ár að fullklára hana það er ekki alveg vitað af hverju kviknaði í en það gæti tengst viðgerðum á hluta kirkjunnar slökkviliðsmenn náðu tökum á eldinum á endanum og hann var alveg slokknaður morguninn eftir

tókst líka að bjarga ýmsum verðmætum úr kirkjunni orgel kirkjunnar og svokallaður rósargluggi brann ekki forseti Frakklands Macron hefur sagt að allt verði gert til þess að endurbyggja kirkjuna eins og hún var Evrópuþingið samþykkti í gær reglur um vernd og öryggi uppljóstrara uppljóstrari er sá sem kemur upp um hvers konar hneykslismál eða svik með því að birta upplýsingar um það nýju reglurnar voru samþykktar með miklum meirihluta fimm hundruð níutíu og einn þingmaður greiddi atkvæði með tuttugu og níu voru á móti og þrjátíu og þrír sátu hjá einn þekktasti uppljóstrari heimsins í dag er

situr einmitt í gæsluvarðhaldi í Bretlandi þessa dagana hann bíður eftir því að það verði tekin ákvörðun um hvort hann verður sendur til Bandaríkjanna þegar þingmenn Evrópuþingsins ræddu nýju reglurnar var

einmitt nefndur sem einn þeirra sem þyrftu á vernd að halda kona sem keypti finnska

fyrir hátt í eina milljón króna er hætt við fjárfestinguna en fregnir af kaupunum fóru víða um helgina

bollar með myndum af íbúum eru mjög vinsælir meðal annars hér á landi nú nýlega seldist fyrir metfé á uppboði í Finnlandi hann var sleginn á rúmar sex þúsund evrur eða rúmar átta hundruð þúsund íslenskar krónur það sem gerir hann einstakan er að prentunin er eiginlega gölluð þess vegna vakti það mikla athygli þegar kaupandinn skilaði honum í vikunni vegna galla uppboðið samþykkti kvörtunina og endurgreiddi konunni skoðun starfsmanna þess leiddi í ljós að örmjó sprunga var í haldi

í toppstandi þótt prentið sé gallað nú eru páskarnir handan við hornið við ljúkum þessum þætti með myndum úr Stundinni okkar þar sem krakkar skreyttu fyrir páskana og fræddust um

gleðilega páska hafið það gott og munið að bursta tennurnar eftir